لو تفرغت لمدة ثلاث ساعات, أول شي بيسويه, أخصص ساعة للجراءة, لأن الجراءة تمدني بالمعلومات, وتفتح لي آفاق جديدة, بعدين بخصص ساعتين للتدريب في الرياضة, أو ممارسات هواية, مثل الرسم, أو الكتابة, عشان استثمر وقتي في شي يخليني أستمتع وأطور من نفسي وذاتي, واشغل وقت فراغي.